A matetiky fikarakaragna hôditry maigny, hôditry maigny boka hoe <hesitation> reshydra- hydrater zany ny peau zany hoe tsy ampy rano de ny raha matetiky atao azy malôha migiàka rano atao maromaro zany izy de avy ake koa sasagna matetiky de misy savogno mihitsy fampiasaigna hoe mampi-hydrater ny hôditry.